איך שטיי אויף צופרי בערך אכטע, איך עס פרישטיג בערך האלב נאך ניין, איך עס מיטאג בערך צווישן צווייא און האלב פיר, און נאכדעם עס איך מיטאג <hesitation> לאנ- סאפער <hesitation> בערך זיבנא, און איך עס נאכדעם א סנעק אזויווי א עפל, און איך גיי שלאפן בערך צענא - עלעווא